बड़िया निन्द लेवण वास्ता आपणा सभू पहला दिन की दैनिकचर्या होया करा है जिणा एक हिसाब ऊ राखणी चवा। समय मात उठणो समय मात खाना समय मात कम करणो वन्न ना। मिनक जू चीज चवा विन्ना वो चीज टाईम मात मिल जवा और टाईम मात ही भिक्की पूर्ति हू जवा उन हिसाब ऊ ही भिक्की निंद की प्रक्रिया हूवा है। सभी मिनका ना जरूरी जरूरी निंद हूवा वा छै घण्टा कीवा हंगा ना लेवणी चाहिजा ही है। जाकी निंद हूआ वा नाजुक हूआ करा है जिणा लेवणो आतो आवश्यक है वरना आपको दिमाग सहीं काम कौं करा